I ka taa ňaamandiŋwolu tonboŋ naŋ. Niŋ i ye a tonboŋ naŋ, i ye taa i ye a miniŋ yiri buloo la, i ka naa i ka a debe i ka a ke a bala.